Ɪnok va̱ mi nam te nna nɗyang iya̱n ovan ka̱ makarantaa̱’. Inok va̱ ta pa̱ te a’ chang ka̱ mipa̱ ganggang. A ɗom mi mak byet. Iya̱n va̱ nang kang mok va̱ ta ɗom mi pa ganggang ve ka̱kal pa̱ nɗom na ta ɗok pa̱ n’ rup ka̱ onam oro ka̱ kum ova̱ngva̱ ipinte mi ya iyan va̱ oza ka̱ nanam te i na nra- ijwakami, i chang igwak a mi mi la’ pa̱ uwane ka̱ uwane ta te mmami na n nam nɗyang oza. Nn’a nak te iya̱n nɗyang ovan ka̱ makarantater achang ka̱ mi pa̱ te achang ka̱ mi ka̱kul pa̱ ma yi ka̱ mbin yi te aꞌ mal pa̱ rup mal pa̱ i ga mpyal, nna nakte n na’ ishi mi kakula pa̱ n nam inok ta ka̱ nkpaktak ijwak, na n ya ka̱’ nzhing nnam inok va̱ ta kakulpa̱ n nyi pa̱, ovan ɓwakan te nrong nap oza̱ nna chu nyi onam chi ka̱t i nna nak te a y’a pa̱ unam va̱ i ɗom pa̱ o’ nam inok ka̱’ ozate ɓu ya’ unam uga naka̱r- igwak. Ɓu ya’ unam uga aghang kpa, ɓu ya unam uga nɗom pa̱ udatkulung ko onam, a nak te nnam inok va̱ ta a’ cha’ng ka̱’ mi ngha. I nok nɗy’ang iya̱n ka̱ makaranta pa̱ te a’ ɓyen pari, kakula pa̱ ka̱ tətak n’a te ɓu ɗyang iya̱n va̱ i ɗamshi ashe nzhi. Ka̱ tətak n’a te ɓu ɗyang iya̱n i va̱ngva̱ i ɗamshi ntam nzhi awop inan. Ka̱tətak n’a kpa̱’ mi ɗya’ng va̱ngva̱ ovan va̱ ipin te oma i ga nkpan mbin. Ipin te̱ oma iga nya’ opon, ipin te ozi ga ɗying owun oza na’ kpan. A nak te inok ta, kap ka̱ nva̱ pa̱ amumwa makmak ka̱t amma ka̱’ nna’ te a’ ɗom mi pa̱ ganggang. achang ka̱’ mi ka̱kul pa̱ ka̱shishe va̱ mmami ka̱ nnam te ovan ma ya’ ovangva anya’ng onam chit ka̱ sa̱-wu pa̱ ɗongɗonh, ovangva̱ oma a’ wong ka̱ kummi, mmami na’ sa̱-wu pa̱ ɗongɗong, ovangva̱ oma a wong ka̱ kum mi, mmami na’ n nam ka̱ amakaranta a. A nak te inok nɗya’ng iya̱n ka̱ amakaranta a chang ka̱’ mi pa̱ zhalazhalat. Iya̱mva̱ a nang kanginunok nna ma mi ko ghar nyangta̱ te kakul pa̱ n ɗom pa̱ iya iya̱n igha va̱ ka̱ chen ka̱ nrang va̱ apambin ka̱ suk ovan ka̱ ta̱. Nna nak te n yar awalang, mi ɗamshi izar. Ka̱kul pa̱ n’a n ga n’ ɗy’ang iya̱n ovan katak amakaranta, i ɗom pa̱ ovan a ya ovan ga nkpak nnap nom onana ka̱ opon. I ɗom pa̱ ovan a’ y’a ovan ga, nkpak nnap nam mpyal. I ɗom pa̱ ovan a’ ya’ ovan va̱ i ya ka̱ nkamshi ishi oza, ipin ma, ozi ya ka̱ nkamshi mbin atak va̱ oza̱ ya ishi oza̱ k’o ɪ ɗo. m pa̱ ovan a’ ya ovan va atak va̱ ozi tar ko pa̱ kpakta kat te iya̱n va̱ ozi nam te a’ ya iya̱n inanan. inna nakte atak va̱ ɓu iya ɓu ya ovan ka, kana̱ i oza̱ ivangva̱ i nye atak va̱ oza̱ ya ishi oza̱ ka’ pa̱ kpaktəkat te, nn’a pa̱ ka̱tak. Amakaranta a. A nak te n ya nɗyang iya̱n ka̱ makaranta a ri- igwak a mi pa̱ ganggang. A nak te n sat ko mmami ka̱’ nnənəm, ghar nyangta̱ te mmami ka̱’ nənəm- nənəm na’. Inok ta pa̱ te inok va a’ aɓm nna’ ta rak pa̱ amumwa makmak ka̱t amma kuma inunok məmak. Nna nak te l’a pa̱ a’ ɗom unan nzhing ku nam va̱ iya̱n ga ɗep va̱ uzi ya te, kur na kur. Ɪnok va̱ ta pa̱ te, inunok ɓyen pa̱ ganggang, a nak te mmami ka̱ la kpa’ pa̱ onam pa̱ makmak ma pa̱ a na ishi ko. Kakul ka̱ mbin te onam anakshi ka̱, inok ta i ka̱t kakul mbwai y’a ko ka̱t, nna nakte ovan i iya ɗyang iya̱n va̱ ma pa̱ oza̱ ka̱ ɗyang ka̱ sa- wu va̱ a’ mal ka̱t kakul nva̱ ta te a nang mmayi ka̱ nɗaktak pa̱ ganggəng ka̱she mbin iyi. Anak ovan, wong te i bye acwang ka̱t. A. Nak ovani i wongte i tan kashe oga nnap nnam va a mal kat. Te a ya pa̱ mma ka̱ nam nɗyang ɗvan ki igwak pi̱ izang, ka̱ nkpaktokat nrong nap onam, ki va̱ unam nyi ama pa̱ a’ ka̱ ngga pyal mbin ka̱ ovan ka mmayi ka̱’ nnənəm, te i ka̱mshi yi ka̱mshi. Nna’ nakte inok va̱ ta n yar na ka̱ nsal ka̱t, nna nak te inok va ta n nam na ka̱ nkpaktəkat ikam mi, ka̱ nkpaktakat nrang nap mi ka nnyi va̱ ɪnan na’ mi a’. Ka̱kul nyar da̱ atak va ta na uponzhi nan ɗom pa̱ n’ mye onam ko kashe pambin va̱ ta̱. Ten yar, nunok pa̱ n nyi nni nakte nna mami kashe inokta ka̱ ɗiɗi te, iya̱n va̱ mi ɗom pa̱ n l’a ka’ pal inok ta te nna ta̱ rak pa̱ ama pa̱ ma wong ki iwu ma ḏir nnap inok ya ko. Ka̱kul pa̱ akum ngga pyal akum nda̱mshimbin te ka̱ ta na, ko u da ranggo. Uvəngva̱ ka̱ atak sat va̱ uza̱ ko, ki ilim ga data̱, te mma ɗya’ng iya̱n ɗy’ang ‘ na. Kakul nva̱ ta te amal i nakshi ko, onəm va̱ inok oza̱ nɗya’ng iya̱n. Awa’l pa̱ onəm va̱ inok oza̱ nɗa’ng iya̱n te kang i nəm i wali ka̱ oza̱ i ɗir oza pa̱ d’anglibit ka̱t. Ama’l iya̱n va̱ mmayi ka, te atak nsat mmayi ko, te in ɗak, kakul pa̱ n a’ t nəm iya̱n ro ivəngva̱ i nak onəm iya ka nɗpm pa̱ o’ ga o’ nəm apir inok wa nɗya’ng iya̱n ovan katak amakaranta a. Te mammi ka̱ saki nwor awor kpa’ kaɗiɗi pa̱ mpyal, a nəm iya̱n ro ka̱ pal ishi nnap onəm va̱ ka̱ ɗy’ang iya̱n. Kakul pa̱ a ya’ pa̱ ma nəm iya̱n ro ko ka̱t ka mi nəm inunok nzəng ka̱ nna’ igwak ka̱t te, ɓu ya ovan i ɗya’ng iya̱n ro ka̱y, te ɓu ya mbin, ga pyal ka̱t, ɓu ya nnap nnam ovan yi i ga pyal ka̱t wa sa̱l va i ya ishi ko ta nya’ng ta̱. Te mmami ka̱ nnyam aɗingchi ka̱kul pa̱ inok ta te mmami ka̱ nəm ka̱ nkpaktakat igwak. Kuman nyi pa̱ unəm i iya mmuwa iya̱n va̱ unəm ka̱ nəm ka̱tak nɗy’ang iya̱n ovan ka̱t. Unəm va̱ i mwa te uwa uponzhi nan a. Nna’ nakte mmami ka̱ nənəm ka̱kul pa̱ imumwa i vang ka̱tak a’ponzhi nan, va̱ uwa kashe paɓuɓur. Amma tun ka̱kul pa̱ unəmte, i ɗom iya̱n ɗom ka̱kul mmwa nɗom ka̱she apambin va̱ta̱, nna nak te mmami ka’ mɓa ka̱ achal kpa̱ pa̱, re t nəmte, i ɗom iya̱n ɗom ka̱kul mmwa nɗom ka̱she apambin va̱ta̱, nna’ nak te mmami ka’ mɓa ka̱ achal kpa̱ pa̱ re t nəmnka̱mshi onəm ovəngva̱ ka̱ nəm inok ka̱tak ndy’ang iya̱n ovan ka̱tak oga amakaranta a’. Iya̱n va ta nang ka̱ inokta mmami ka̱ ngga achen kashishe shishe. I ɗingchi.